flæðir yfir þjóðveg eitt vestan Kirkjubæjarklausturs og hefur vegurinn verið lokaður frá því í morgun hlaupið er í rénun en óvíst er hvenær hægt verður að opna þjóðveginn aftur óttast er að enn fleiri eigi eftir að finnast látnir í húsarústum á

eyju í Indónesíu eftir öflugan jarðskjálfta þar í gær staðfest er að níutíu og átta manns fórust þúsundir erlendra ferðamanna hafa verið fluttar í skjól þar á meðal tvær íslenskar konur að minnsta kosti einn maður lést þegar

fullur af gasi sprakk í tætlur á hraðbraut nálægt ítölsku borginni í dag talið er að um sjötíu hafi særst skráningu á viðkvæmum upplýsingum um nemendur er ábótavant að mati formanns

samkvæmt nýjum persónuverndarlögum þurfa grunnskólar að koma upp læstum

fyrir slíkar upplýsingar

gamla steinbryggjan í miðborg Reykjavíkur kom óvænt í ljós við framkvæmdir í Tryggvagötu í vikunni hún hafði verið grafin undir landfyllingu í áratugi

gott kvöld þjóðvegur eitt vestan við Kirkjubæjarklaustur hefur verið lokaður síðan í morgun eftir að vatn úr Skaftárhlaupi flæddi yfir hann á um fimm hundruð metra kafla Jóhann Bjarni Kolbeinsson hvernig eru aðstæður er eitthvert lát á

jeppum er hleypt yfir yfir þetta og það er orðið erfiðara en það var fyrr í dag

ekki hækkað mikið en haldið sér nánast eins er eitthvað hægt að spá fyrir um

hefur verið mikil umferð töluverð það er það hefur aðeins breyst vatnið síðan í gær það er meiri aur og drulla í því hvað þýðir það að það sé meiri aur og drulla þetta kemur oft í halanum á hlaupinu þá kemur meiri aur og drulla úr jarðhitakerfinu undir jöklinum og áin verður meira

berst út í

næsta hlaupi þá gætum við átt von á því að það vatn sem kemur þá reyndar eftir því hvað það er stórt að það nái lengra fram í hraunið við þjóðveginn er eitthvað hægt að spá fyrir um næstu daga þetta tekur

sjálfsagt viku að jafna sig

í eðlilegt horf

hlaupið tvö þúsund og fimmtán var mjög stórt og bar með sér fer út í hraunið og þéttir það og það hefur sennilega verið mikil þétting tvö þúsund og fimmtán

náttúrulega ekki mjög langt niður að þjóðvegi þetta nálgast já það er spurning

tíu hlaup að ná þangað já eins og fram kom

áminning um að það þurfi að laga þennan veg já við höfum þrýst á vegagerð og

botninn var sleginn í hátíðarhöld verslunarmannahelgarinnar víða um land í gær yfirlögregluþjónn á Suðurlandi segir að umferðin hafi gengið óvenju vel í dag lögreglan í Vestmannaeyjum hefur tvö mál til rannsóknar þar sem grunur er um kynferðisbrot talið er að hátt í fimmtán þúsund gestir hafi sótt þjóðhátíð í Vestmannaeyjum þetta árið Ingólfur Þórarinsson betur þekktur sem

stýrði brekkusöngnum í gærkvöldi eins og síðustu ár það var þó heldur daufara yfir í dag fólk hefur streymt úr eynni í allan dag með flugi og Herjólfi lögreglan í Vestmannaeyjum hefur tvö mál til rannsóknar eftir nóttina þar sem grunur er um kynferðisbrot þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu þrjátíu og fimm fíkniefnamál komu á borð lögreglunnar í Vestmannaeyjum

í gær en um fjögur hundruð manns leituðu skjóls í íþróttahúsi í nótt vegna veðurs engin kynferðisbrot hafa verið tilkynnt Landspítalanum um helgina sem tengist útihátíðum samkvæmt upplýsingum frá spítalanum botninn var sleginn í bæjar og útihátíðir

rúsínan í pylsuendanum á einni með öllu á Akureyri voru svokallaðir

talið er að aðsóknarmet hafi verið slegið á tónleikunum í gær þar sem Páll Óskar hélt uppi stuðinu umferðin hefur gengið klakklaust fyrir sig á þessari stærstu ferðahelgi sumarsins fyrir utan alvarlegt bílslys á föstudag úti um allt land sinnir lögreglan

hefðbundnu umferðareftirliti til að gæta þess að allir séu nú allsgáðir undir stýri

eftir gleðskap helgarinnar yfirlögregluþjónn á Suðurlandi segir að umferðin hafi gengið óvenjulega vel í dag það

þetta atvik sem átti sér stað

í Borgarnesi þar sem

muna að ölvaður ökumaður ylli

það er jákvæðar aðstæður

yfir í Efstaleiti og vonum að allir fari sér hægt í umferðinni minnst einn er látinn og hátt í sjötíu særðir eftir að fullur af gasi sprakk í tætlur á uppbyggðri hraðbraut nálægt ítölsku borginni

óstaðfestar fregnir herma að fleiri hafi látist í sprengingunni sem virðist hafa orðið eftir að

rakst aftan á vörubíl sprengingin var svo kröftug að hluti hraðbrautarinnar hrundi og fjöldi fólks í nærliggjandi húsum meiddist þegar rúður brotnuðu um þrjá klukkutíma tók að ráða niðurlögum eldsins næstum eitt hundrað manns fórust í jarðskjálftanum á

eyju í Indónesíu í gær og óttast er að enn fleiri eigi eftir að finnast látnir umfangsmiklar björgunaraðgerðir standa yfir tvær íslenskar

konur voru á eyjunni í gær en eru heilar á húfi skjálftinn var sex komma níu að stærð og olli miklum skemmdum á

eyjunni sem er nálægt Balí aðallega á norðurhluta eyjunnar þetta myndband var tekið upp á veitingastað þegar skjálftinn reið yfir miklar skemmdir hafa orðið á mannvirkjum á

tíu þúsund manns þurftu að yfirgefa heimili sín og eyða síðustu nótt undir berum himni viðamiklar björgunaraðgerðir eru hafnar stjórnvöld hafa staðfest að níutíu og átta manns fórust í gær en segjast fullviss um að fleiri eigi eftir að finnast látnir

í húsarústum fjöldi erlendra ferðamanna er á þessum slóðum þar á meðal tvær íslenskar konur sem báðar eru heilar á húfi sennilega það erfiðasta sem ég hef upplifað á ævinni það var verið að flytja stórslasað fólk ég veit ekki dáið fólk það vissi enginn neitt alveg sama hvern þú spurðir hvort sem það voru hermenn eða lögreglumenn við höfum aldrei lent í öðru eins þúsundir ferðamanna hafa í dag verið fluttar á brott frá Lombak eyju og

gili eyjunum sem eru nálægt þessar myndir eru af strönd einnar eyjunnar þar sem bátar tóku á móti

ferðafólkinu aðrir bíða á flugvellinum á eftir því að komast í burtu skjálftinn fannst greinilega á eyjunni Balí vestur af

við lentum í jarðskjálfta og vorum uppi í

ég hef aldrei verið svona hrædd á ævi minni nú eru allir að fara inn aftur svakalegt sko ný persónuverndarlöggjöf mun hafa áhrif á starfsemi grunnskóla í landinu formaður

Skólastjórafélagsins segir að skráning á viðkvæmum persónuupplýsingum sé ekki alls staðar í lagi grunnskólarnir styðjast við rafræn upplýsingakerfi eins og Mentor þar sem hægt er að skrá persónuupplýsingar um nemendur ný

persónuverndarlöggjöf heimilar ekki að þar séu skráðar viðkvæmar persónulegar upplýsingar formaður

segir að samkvæmt löggjöfinni þurfi að skilgreina betur en áður hvar slíkar upplýsingar eru skráðar og hver hefur aðgang að þeim það má kannski segja það það hafi ekki allstaðar verið í lagi

við stödd á þeim stað að þetta verður allt að vera með fullkomnum hætti þannig að við setjum núna skýrar reglur um það með hvaða hætti við vinnum með viðkvæmar

innan grunnskólanna og hverjir hafa aðgengi að þeim og á hvaða tíma skólarnir þurfa núna

allir að koma sér upp læstum skjalaskápum og

aðgengi að þeim með

skýrum hætti þá tekur persónuverndarlöggjöfin á símanotkun í skólum til dæmis eru upptökur og myndatökur ekki leyfilegar á skólatíma þorsteinnn segir að reglur um símanotkun ungmenna í skólum séu nauðsynlegar skólar eru opinberar stofnanir og það er margt sem er ekki leyfilegt innan opinberra stofnanna eins og til dæmis upptökur á skólatíma myndatökur á skólatíma og í raun og veru þessir hlutir sem að símarnir eiga á sama tíma eru símar fín hjálpartæki

til að nýta í kennslu á margan hátt ef menn ætla að gera það þá þarf náttúrlega að hafa skýrar reglur

horfa til þess að það eiga ekki öll börn sambærilega síma um ellefu hundruð slökkviliðsmenn hafa barist við skógarelda í suðurhluta Portúgals síðustu daga á sama tíma og hitabylgja gengur yfir stóran hluta Evrópu yfir fjörtíu stiga hiti hefur verið í Portúgal og á Spáni um helgina svona var útsýnið síðustu nótt í Monchique í suðurhluta

þarna hefur skógurinn brunnið alla helgina og slökkviliðsmönnum hefur lítið orðið ágengt í baráttunni fjöldi fólks hefur þurft að yfirgefa heimili sín þar á meðal belgísk hjón sem ráku þarna gistiheimili

frá Belgíu sem var að fjalla um skógareldana hafði fengið þar gistingu en á laugardaginn var útlitið orðið dökkt gekk upp á hæðina fyrir aftan húsið til að taka stöðuna

og þau voru að tygja sig af stað þegar lögreglan kom

nóttina og biðu milli vonar og ótta yfir þúsund slökkviliðsmenn hafa barist við skógareldana þarna síðustu daga en

mannvirkjum þarna líka eldurinn geisaði um þetta vinalega gistiheimili í hlíðum

áfram er spáð þurru og heitu veðri víða í Evrópu og það er óvíst hvenær hægt verður að koma böndum á

í Reykjavík skaut upp kollinum í framkvæmdum við Tryggvagötu í vikunni hún var um skeið miðpunktur

hafði ekki nokkur maður litið augum í marga áratugi fyrr en hann kom upp við gröft um daginn nú liggur gamla bryggjan undir landfyllingu sem er meira en meters há bryggjan var sú fyrsta í Reykjavík sem ekki var í einkaeigu bæjarsjóður lét smíða hana árið átján hundruð áttatíu og fjögur hún var upphaflega úr timbri að hluta en var endurbætt í kringum aldamótin nítján hundruð hún var eftir það öll úr steini og fær

við Reykjavík í rauninni og menn voru ekki alveg sammála um hvar ætti að hafa höfn við Reykjavík menn höfðu áhuga á nokkrum mismunandi stöðum til dæmis eins Skerjafirðinum eða við Klepp eða þá hér sú hugmynd varð ofan á að hafa bryggjuna sem næst miðbænum það hentaði atvinnurekendum og öðrum að hafa hana hér bryggjan hafi fljótlega orðið nokkurs konar miðpunktur í bæjarlífinu og því við hæfi að leggja á hana þegar Friðrik áttundi Danakonungur heimsótti Íslendinga árið nítján hundruð og sjö við hátíðlega athöfn búist var við því að bryggjan skyti upp kollinum á gatnamótum Tryggvagötu og Pósthússtrætis en það kom á óvart hversu langt hún náði inn á svæðið þar sem framkvæmdir standa yfir

hvaða áhrif hefur þetta á framkvæmdir ekki kannski stórkostleg við þurfum eitthvað að breyta legu á lögnum sem áttu að fara hérna

ný gata verður nefnd

henni framkvæmdir og fornleifar menn líta gjarnan á það að þetta séu atriði sem stangast á og valdi miklum kostnaði eða töfum það þarf ekki að vera ef menn taka tillit til þess sem fyrir er þar á meðal minja strax á hönnunarstigi er mjög oft hægt að finna tiltölulega einfaldar lausnir varðveita menningararf þjóðarinnar og halda áfram framkvæmdum og þá að veðri á morgun verður

allhvasst en

stormur um landið austanvert rigning fyrir norðan og talsverð eða mikil rigning

en bjartviðri suðvestan til hiti verður á bilinu sjö til sautján stig hlýjast

að loknum íþróttafréttum Kristjana það er golfið og sundið

meistaramót Evrópu heldur áfram

flæðir yfir þjóðveg eitt vestan

og hefur vegurinn verið lokaður frá því í morgun hlaupið er í rénun en óvíst er hvenær hægt verður að opna þjóðveginn aftur óttast er að enn fleiri eigi eftir að finnast látnir í húsarústum á

eyju í Indónesíu eftir öflugan jarðskjálfta þar í gær staðfest er að níutíu og átta manns fórust þúsundir erlendra ferðamanna hafa verið fluttar í skjól skjól þar á meðal tvær íslenskar konur að minnsta kosti einn maður lést þegar

fullur af gasi sprakk í tætlur á hraðbraut nálægt ítölsku borginni

talið er að um sjötíu hafi særst skráningu á viðkvæmum upplýsingum um nemendur er ábótavant að mati formanns

persónuverndarlögum þurfa grunnskólar að koma upp læstum fyrir slíkar upplýsingar gamla steinbryggjan í miðborg Reykjavíkur kom óvænt í ljós við framkvæmdir í Tryggvagötu í vikunni hún hafði verið grafin undir landfyllingu í áratugi